କଲା ଔର ଅନ୍ନେ କଦୀ ଗରେ ରୁସିଯା ସଂସ୍କୃତି କା ଦିଗ୍ଗା ପରଂପରା ରହୀ ଥୀ। ଵିଶୁସ୍ଯତ୍ଵ ହୋନେ ଜିତେ ଵିଲେ ସାହିତ, ଲୋକ, ନୁତ୍ଯ, ଦୁର୍ଶନ, ସର୍ଦର୍ଶନ, ସାସ୍ତିର୍ଯ, ସଂଗୀତ, ପରଂପାରୀ କା, ଲୋକ ସଂଗୀତ, ବାଲେଟ। ସ୍ଥାପିତ୍ଯ, ଚିତ୍ର, ସିନିମ, ଅମୋନେଶନ, ଅନିମେଶନ ଏବଂଗ ରାଜନିତି ଵିଷଯରେ, ଵିଶ୍ଵ, ଭାରତ, ସର୍ଵିଷ୍ଵ ଔର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଜତ୍ଥେ ଇସ୍ଟା ପ୍ରଭାବ ପଡୀ ଥିଲା।